Shangha kan kane ɓan taa shong ka wishin she, ta Jerusalem kimi nunu, shong ka neshin she shong ɓo ɗot ten ta jwa ɓwe shemi, ɓwi ɓa tina nang, nung ka ni sheren da kakra ti yama, nunghi nung shiɓa ɓo mwa nanghe ti nung mo, mwan do she ti namo, kwen nung kan kane shong ɓo ta she shemi, nan ta vee <noise> na teeha shi ka uli, na nanghe, <noise> nung mi ka nanghe, ɓa ka nung kimi nangle shong nung kina nang we ɓakwe, <noise> kwen shangha kane shong ɓo ta shangha ko ɓwe shemin ta jwa, vee uli ma, jinjin yo, ɓe̱e̱ yo, ɓee kaneha yo, ulin vee mwanwi mwa ɓan lul wina gaɓe lo yele nu, ka shong ɓakwe shong ɓo ta she shemi, ɓwi ɓa tina nangle, ɓwi ɓa nama yina daɓa male.